Alura i elefant a sun dë bestie grose grose, veie veie përché arivu da la notte dei templi e a sun a l'an dë zanne davanti, al a d'urìe anche li grose grose, a peizu 'na tumberlà, al an dë piote ch'a finisu pa pi e a i dovru co ënt i circo pürtrop e comuncue a sun dë bele bestie